والله وره عشر سنين يصير عمري خمسين فياريت يعني عالخمسين سنة انه اكدر اسافر اكدر اروح اشوف بلدان اكدر اروح احج اعتمر ياربي ان شالله